Kunen dib yede yani inini hiakan titiita malin muk kas chis, dub bines kun bines yani lilla yani muk kote inin makelele doo inaman kullineni hinshangaa hoa bines kan hinborbadani bines diqayo hama inin ka yani lilla muk kas chise makelele akan daa dub muk kote akan kukulisaa dub akama inama makelele itdaa.